So tawi mbeɗa jogii yaajeede ɓurmi yiɗde fof ko janngude defte e ɗannaade kañum e yahde ladde, yiyde leɗɗe ɗe kañum e taariindi no wayi.